نعم، من المهم مشاركة الشباب في الأمور السياسية لأنها تسهم في تكوين جيل واعٍ ومتفاعل مع مجتمعه، المشاركة السياسية تعزز الديمقراطية وتعطي الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتأثيرها على المستقبل.